<noise> <hesitation> oyiro oma dɛ mu ni avoka a sunu-nɛ ni vitamini mi matete nii twa mibinnin a han diya yi mina wa cɛrɛri han yi mina wa cɛrɛri oro biye-si han mana a we cɛrɛrira han yi mina wa cɛrɛri to ɓa mi di ji oyi ju ni ho avoka a uwa ofɛn ɲunsin ubiyɛn diya doso ɲunsin oyi wa cɛ mu wa tomu cɛrɛri-nu a sin to mu we a fɛn fuwo to bun ɲan a ho cunu twa